Lafa <hesitation> avy zany <hesitation> gny andro fifindramogny e ny voro da mampiasa ny kita, ny masoandro ny fitarihin'ny zava-manan'ay hafa ary ny fampiasa ny hery misito. Igny e no manampy azy amin'ny fifindramonigna; ary koa mampiasa angovo voatahiry amin'ny vatany koa i.